fólk hefur látið lífið vegna hitabylgjunnar sem geisar í Evrópu hitamet hafa fallið víða og í suðurhluta Frakklands náði hitinn nærri fjörutíu og sex stigum lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist harma þá töf sem hefur orðið á rannsókn læknamistaka sem urðu til þess að nýfætt barn lést erfiðlega gangi að fá hlutlaust fagfólk í málið fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna sætti harðri gagnrýni í fyrstu kappræðum forsetaframbjóðenda demókrata í nótt þóttu bera af eftir um hundrað og fjörutíu ár á sama stað var hús gamla Kvennaskólans fært um þrjátíu metra í vestur þetta er þó aðeins tímabundin lausn til þess að hægt sé að endurbyggja

sem til stendur að vísa úr landi á næstu dögum var meðal þeirra sem fluttu frumsamin lög á tónleikunum stelpur rokka í dag skorað var á stjórnvöld að veita henni hæli

hefur verið heitara í Frakklandi en

þegar hiti mældist næstum fjörutíu og sex stig í suðurhluta landsins

Bretlandi varar fólk við því að reyna að kæla sig í ám eða vötnum eftir að þrennt drukknaði

bresk stjórnvöld vara fólk sem hyggur á ferðalög til Sviss Spánar og Frakklands við miklum hita á sumum svæðum hiti hefur farið yfir fjörutíu stig víða í Frakklandi og yfir fjörutíu og fimm stig í suðurhluta landsins sem er nýtt met á sumum svæðum er hiti yfir tuttugu stig að nóttu til

brugðið hefur verið á ýmis ráð þar sem hitinn er hvað mestur í Genf í Sviss er hægt að finna næsta drykkjarbrunn með snjallsímanum þegar hann varð fyrir sem íbúar höfðu skrúfað frá til að reyna að kæla sig ekki er búist við því að hiti fari lækkandi fyrr en í fyrsta lagi á sunnudag þá hafa geisað á Spáni samkvæmt veðurspám verður hvað heitast í Katalóníu á morgun allt að fjörutíu og fjögur stig áfram verður heitt í suðurhluta Frakklands og í Lundúnum gæti hiti farið yfir þrjátíu stig lögreglan á höfuðborgarsvæðinu harmar tafir við rannsókn á læknamistökum í fæðingu sem urðu til þess að hjón misstu barn forsvarsmenn Landspítalans segjast hafa rekið ítrekað á eftir rannsókn málsins sagt var frá því í fréttum RÚV í gærkvöld að hjón sem misstu nýfætt barn vegna læknamistaka á Landspítalanum fyrir fjórum og hálfu ári bíði enn svara frá ríkinu barnið lést í byrjun janúar tvö þúsund og fimmtán og ári síðar komst landlæknir að þeirri niðurstöðu að margvísleg mistök hafi verið gerð og vanræksla ljósmæðra og sérfræðilækna

því að barnið hafi látist bótakrafa var þá send til ríkislögmanns og málið kært til lögreglu ríkislögmaður óskaði eftir því að fá að bíða með að taka afstöðu þar til niðurstaða rannsóknar lögreglu lægi fyrir það var samþykkt en eftir þriggja ára töf á rannsókninni sendi lögmaður hjónanna ríkislögmanni

bréf í gær þar sem óskað var eftir því að hann tæki afstöðu til málsins ríkislögmaður gat ekki tjáð sig um málið þegar fréttastofa náði tali af honum í dag

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist í yfirlýsingu í dag harma þá töf sem hafi orðið á rannsókn málsins hún hafi ekki síst dregist vegna þess að mjög erfitt hafi verið að fá hlutlausa fagaðila að málinu en leita hafi þurft út fyrir landsteinana eftir sérþekkingu þá hafi barnið látist í ársbyrjun tvö þúsund og fimmtán en málið borist lögreglu í lok ágúst árið tvö þúsund og sextán í samtali við fréttastofu sagði Hulda Elsa Björgvinsdóttir staðgengill

lögreglustjóra allt kapp lagt á að afla nauðsynlegra gagna sem fyrst svo hægt sé að taka ákvörðun um málið fimm starfsmenn eru með stöðu sakbornings í málinu og er fólkið allt enn við störf á spítalanum forsvarsmenn spítalans harma einnig þann drátt sem hefur orðið á málinu ítrekað hafi verið reynt að ýta á eftir rannsókn lögreglu forstjóri Bláa lónsins segir að tímabært sé að hluthafar njóti góðs eftir

uppbyggingartímabil en í gær var ákveðið að greiða eigendum fjögurra komma tuttugu og sex milljarða í arð fyrirtækið finni þó fyrir samdrætti í ferðaþjónustu eins og aðrir forstjóri Bláa lónsins segir stöðu fyrirtækisins góða en arðgreiðslur þess nærri því tvöfaldast á milli ára þá jukust skattgreiðslur fyrirtækisins um fimmtíu og sex prósent milli ára en Bláa lónið greiddi um fimm milljarða í skatt á síðasta ári við

erum auðvitað mjög ábyrg í okkar rekstri og höfum alltaf verið

fyrirtækið er tuttugu og

ára gamalt og fyrstu tuttugu árin þá var lítill sem enginn arður greiddur og og okkur finnst að nú sé komið að hluthöfunum að njóta ávaxtanna af því góða starfi sem hér hefur verið unnið íslenskir lífeyrissjóðir eiga um fjörutíu og fimm prósenta hlut í Bláa lóninu félag í eigu Gríms og Eðvarðs Júlíussonar

og félag í eigu stjórnenda ellefu prósent aðrir eiga minna tæplega ein komma þrjár milljónir gesta heimsóttu lónið í fyrra og notuðu um sextíu tonn af kísil gestum hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár en þeir voru um hálfri milljón fleiri í fyrra en árið tvö þúsund og fjórtán starfsemin tvöfaldaðist á síðasta ári þegar lúxushótel og tveir veitingastaðir voru opnuð við sjáum fram á að það verði fækkun á þessu ári í til þess að auka meðaltekjur af hverjum gesti

og það kemur okkur klárlega til góða núna um átta hundruð og fimmtíu manns starfa hjá Bláa lóninu en mun fækkun ferðamanna hafa áhrif á þann fjölda mér sýnist að það verði kannski einhver aðlögun núna í skammtímanum hvað það varðar en ekkert sem að skiptir málu í stóru myndinni og svo mun það bara fara eftir því hvernig ytri aðstæður þróast

til hvaða ráða við grípum í því samhengi miklar drunur heyrðust í Genúa á Ítalíu í morgun þegar morandi brúin var sprengd í morgun fjörutíu og þrjú létust þegar hluti brúarinnar hrundi í ágúst í fyrra

heimili sín í kjölfarið rannsókn stendur enn yfir á tildrögum þess að brúin hrundi um þrjú þúsund og fimm hundruð íbúar í grenndinni voru fluttir burt áður en hún var sprengd í

brúin var mikilvægur hluti af samgöngukerfinu í Genúa ný brú hefur þegar verið hönnuð

byggingu hennar hófust formlega á þriðjudag tveggja daga tveggja daga leiðtogafundur g tuttugu ríkjanna hófst í

forseta Rússlands og gantaðist með meint afskipti Rússa af síðustu forsetakosningum í Bandaríkjunum leiðtogar nítján stærstu iðnríkja heims og Evrópusambandsins eru saman komnir í Japan töluverð spenna er í samskiptum einstakra ríkja Bandaríkin og Kína hafa átt í viðskiptastríði og samskipti Breta og Rússa hafa verið mjög stirð ekki síst eftir að eitrað var fyrir Skripal í Bretlandi

fyrra þá hafa Bandaríkjamenn og Rússar ósjaldan átt í deilum en samkvæmt Bandaríkjaforseta eru samskipti ríkjanna nú með besta móti

rússar hafa verið sakaðir um afskipti af forsetakosningum í Bandaríkjunum þegar Trump náði kjöri tvö þúsund og sextán Trump sló á létta strengi varðandi það í morgun búið er að opna fyrir

Suðurlandsveg austan Eystri

vegna umferðarslyss

skullu saman og voru þrír erlendir ríkisborgarar í bílunum tveir voru fluttir alvarlega slasaðir á Landspítalann með þyrlu Landhelgisgæslunnar ríkisborgarar í bílunum tveir voru fluttir alvarlega slasaðir á Landspítalann með þyrlu Landhelgisgæslunnar

demókrataflokksins í nótt þótt Biden og Bernie Sanders þyki líklegastir í forvalinu voru það ekki þeir sem áttu sviðið í kappræðunum kona hefur aldrei gegnt embætti forseta Bandaríkjanna en flestir eru sammála um að það hafi aðallega verið konur sem báru af í kappræðunum Warren í gær og öldungardeildarþingmaðurinn það var ekki síst hún sem sótti hart að

og Sanders sem einnig bauð fram krafta sína

í síðustu forsetakosningum en beið lægri hlut fyrir Hillary

að hljóta útnefningu flokksins Sanders var ómyrkur í máli um Bandaríkjaforseta það er þó enn nokkuð í að það komi ljós hver verður frambjóðandi demókrata þetta voru fyrstu

af tólf en forsetakosningarnar fara fram í nóvember á næsta ári bílstjóri rútunnar sem valt á Suðurlandsvegi í desemberlok árið tvö þúsund og sautján var dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands

sviptur ökuréttindum í tvö ár tveir létust vegna slyssins annar nær samstundis og

og hinn um hálfum mánuði síðar þá slösuðust tveir aðrir alvarlega en í rútunni voru fjörutíu og fjórir kínverskir ferðamenn auk ökumanns og leiðsögumanns mikil hálka var þegar slysið varð samkvæmt ökurita var rútan á hundrað til hundrað og tveggja kílómetra hraða síðustu mínúturnar fyrir slysið sem nemendur læra í vísindaskóla unga fólksins í Háskólanum á Akureyri níutíu ungmenni tóku þátt í vikunni í einni kennslustofu skólans er námskeið í

við erum að finna út hvað það kostar að vera unglingur af því að unglingar vilja alltaf eiga svo flott dót en þeir átta sig ekki á því hvað það kostar mikið fyrir foreldrana hafið þið pælt í þessu mikið áður nei við erum eiginlega

aldrei að pæla í svona hlutum vísindaskólinn er nú haldinn í fimmta sinn færri komast að en vilja en níutíu ungmenni ellefu til þrettán ára fá kennslu og spreyta sig á ýmsum áskorunum þannig að við höldum að þetta sé fín leið til að vekja áhuga þeirra á háskólanámi og menntun almennt svo er það líka bara til þess að þau hafi eitthvað við að vera á sumrin þetta er ein vika og ég held að margir sem

fegnir að komast í eitthvað allt allt annað og verkefnin eru fjölbreytt og tengjast flest námi háskólans til dæmis fræðsla um sjómennsku í mötuneyti ú a læra nemendur að elda fisk á skemmtilegan hátt með Friðriki fimmta á sama tíma fá aðrir að prófa forritun við erum að forrita svona sérstaka kúlu eða auga sem segir manni allt vá vitið þið til hvers maður notar forritun já pabbi er í vinnu sem þarf að forrita í langar þig að vinna við eitthvað svoleiðis já

verða arkitekt þannig að ég gæti þurft að forrita eitthvað margir voru spenntir fyrir því að hitta

Björgvin Pál Gústavsson sem hélt námskeið um hvernig á að vera besta útgáfan af sjálfum sér

að fjalla um þætti eins og hreyfingu andlega heilsu og fleira reynum að gefa krökkunum verkfæri til þess að takast á við lífið sem er ansi flókið oft og veginum að

í Friðlandi að Fjallabaki hefur verið lokað fyrir umferð vegna hættu á verulegum skemmdum á gróðri og jarðvegsrofi þegar landverðir hófu störf í byrjun sumars gerði úttekt á veginum sem liggur um friðað svæði niðurstaðan var sú að loka þyrfti veginum og skoðunar að færa hann á

lokað verður í tvær vikur og svo

tekin ákvörðun um framhaldið til þess að hægt verði að slíta dansskónum á NASA á ný þurfti að færa gamla Kvennaskólahúsið af undirstöðum sínum í dag húsið var um fimmtán tonnum þyngra en áætlað var

það ráku margir upp stór augu þegar þeir sáu Kvennaskólahúsið í lausu lofti í morgun enda skipar þetta hús stóran sess í hjörtum margra það hefur staðið á sínum stað við Austurvöll síðan átján hundruð sjötíu og átta en fyrir aftan það stóð hinn vinsæli skemmtistaður NASA

tímabundið til á byggingarreitnum

að endurnýja undirstöður þess þetta verður vonandi komið aftur á sinn stað fyrir áramót þetta þetta er liður í því að endurbyggja NASA salinn hér hafa margir tekið ófá danssporin en ég er þar sem NASA salurinn var áður en hann á að reisa í

framkvæmdir á svokallaða hafa verið mjög umdeildar frá upphafi og hafa tafist nokkuð ákveðið var að lyfta Kvennaskólahúsinu og færa það þrjátíu metra vestur frekar en að hætta á að grafa í

í sundur þær ófáu símalínur sem liggja í kringum

voru tafir á þessu en þetta hafðist hvað var það sem tafði

er alltaf sama sagan okkur er gefnar upp ákveðnar forsendur á þyngdum og fjarlægðum þetta er fimmtán til átján tonnum þyngra en var gert ráð fyrir hamingjan verður allsráðandi á Hólmavík um helgina en þar fara fram hamingjudagar með fjölbreyttri dagskrá Halla Ólafsdóttir er stödd á Hólmavík eru margir í bænum í kvöld

með því að veita menningar og hvatningarverðlaun en víða um bæinn er fólk

hér hjá mér er Aðalbjörg skipuleggjandi hamingjudaga hvaða máli skipta hamingjudagar

búist þið við mörgum ég held að þetta sé rosa góð þátttaka einhverjir sérstakir viðburðir sem

blésu til tónleika í Breiðholti nú undir kvöld

nemandi í Hagaskóla sem til stendur að vísa úr landi var meðal þeirra sem fluttu þar frumsömin lög vinir hennar sem eru með henni í hljómsveitinni segjast aldrei sætta sig við brottvísunina samtökin stelpur rokka miða að því að valdefla stelpur konur trans stráka kynsegin og intersex

í gegnum tónlistarstarf og jafnréttisfræðslu þar læra þátttakendur á hljóðfæri spila saman í hljómsveit semja eigið lag og koma fram á tónleikum eins og í dag að öllu óbreyttu verður vísað úr landi á næstu dögum hún er frá Afganistan og býr hér ásamt bróður sínum og móður en faðir hennar er í flóttamannabúðum á Grikklandi þangað sem fjölskyldunni verður sex hundruð samnemendur

Hagaskóla settu nafn sitt á undirskriftarlista þar sem þess var krafist að hún og fjölskylda hennar fengju að vera áfram á Íslandi

þetta mun bara auka fjölbreytnina á Íslandi af hverju erum við að senda saklaus börn aftur út í óvissuna

þau koma frá landi sem

hérna er öruggt og hérna er pláss og það

bara leyft þeim að vera á tónleikunum var lesin upp yfirlýsing þar sem stelpur rokka krefjast þess að fyrirhugaður verði stöðvaður og fjölskyldunni veitt hæli hér á landi af mannúðarástæðum og bróðir hennar hafi þegar orðið fyrir djúpum áföllum og þjáningu sem engin börn eigi að þurfa að þola bara ganga inn á Alþingi og ég á eftir að vera svo reið

stytta upp þegar leið á daginn lægð hér sem nálgast landið með dálítilli úrkomu á Suðausturlandi

rétt að ströggla í tíu gráðurnar

rétt að ströggla í tíu gráðurnar

í veðri norðaustan til

ganga svo yfir landið á miðvikudaginn

ganga svo yfir landið á miðvikudaginn

fólk hefur látið lífið vegna hitabylgjunnar sem geisar í Evrópu hitamet hafa fallið víða og í suðurhluta Frakklands náði hitinn nærri fjörutíu og sex stigum lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist harma þá töf sem hefur orðið á rannsókn læknamistaka sem urðu til þess að nýfætt barn lést erfiðlega gangi að fá hlutlaust fagfólk í málið fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna sætti harðri gagnrýni í fyrstu kappræðum forsetaframbjóðenda demókrata í nótt

Warren og

eftir um hundrað og fjörutíu ár á sama stað var hús gamla Kvennaskólans fært um þrjátíu metra í vestur þetta er þó aðeins tímabundin lausn til

að hægt sé að endurbyggja

sem til stendur að vísa úr landi á næstu dögum var meðal þeirra sem fluttu frumsamin lög á tónleikunum stelpur rokka í dag skorað var á stjórnvöld að veita henni hæli þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi á miðnætti og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl